Arroz za ni rckinnu ni lax nú re, vlna za roz xnya’ah, roz xnya gy rdaw nenu ni cun zëtbudy guyé rninu, cun zëtbudy tchineni roz xnya gy, einty ra roz quitz gy ni rdaw né nú ni cun bzá runzack nú roz quitz gy cun bza tchi rdaw né ganu ni cun cald, velna cald gidy gizal nuní loo ni rdaw ganu ni zë, gula cun xila ni cun este xini la cun moly cun, nizy za nana rdaw ne nú ni, nizy.